<hesitation> Fanjavany ny zanvie. Kôfa ny fanjavany zanvie io fô bôaka fanan̈aôvana <hesitation> fa- metrahana proze izen̈y hoe ino raha tiako atao amy taôna manaraka ty. Amy zanvie ndre izen̈y fanamboaran̈a raha izen̈y zey tao anaty jerinakà.